Lagu vara dinanai na, launa nega iboudai lagu vara dinana emaim neganai lau, memero ida, aplenim, ahereva herevam, bena moni ahatom, elaom bona dinana ekaum neganai, memerona una moni amai moni badu- baia- baduahiam hida- hida ahato. Bena una moni baia abiam baia laom, stoa badadiai, anian baia hoim. Midi bona unu bamon. Midi ahoim, vamu ahoim bona alaom, inuinu gaudia dan ma, inuinu auka- inuinu gaudia aukadia dan ma ahoim. Ma alao, ma, music- music- music- music music taidia danu, beh ato, bena, ade ma, amai inuinu dabe- behematamam. <hesitation> beuna inuinu lalonai, gabugabu gaudia dan ma ato lasim amai, hari vamu, stoa badadiai ahoi gaudia, ma, na, gabugabu dakana la- <hesitation> gabugabu, raurau- raurauna latanai, agabugabuam. ai a'inuinum bona, baia inu masem, murinai da, hari, ga- ai vamu agabudia gaudia, Ma baia abidiam, maba- ma baia harihari laidiam amai hari, vadivadi taudia iboudiai ema ah, invited guest ai- daitagwa, ma baia harihari henidiam, lau turagu veridia iboudai. Bonama, anian murinai da, vaden ma dia gautama inuinu bona ma daba <hesitation> rerem. Da hari gu- dia hari guna negadia bamona hari, sina tama seh keke ehoim da ta na keke ta'utum daka na- nada, ini negadiai na vaitan, ta buruka talaom beh nada, inuinu bona, midi ani mo gaukaradia. Da na lagu birthday beh nubamona, na moale laiam.